പുച്ചന ബഗ്ഗേ കേലവ സാമനിയവദു തപ്പു। തിലുവേലുകേ വുന്ദു വന്ജി ഓവു തപ്പു തിലുവേലുകേ। പന്ദ പുച്ചനകേലേകേ വരിഏ ഉപരേ മസ്തു ഇസ്തഗേ। അന്ദ പുച്ചനകേലേകേ ല നൈലേക്കനേ അകലേന। ദനിതകല്ദ മോകേ ബോദപുന് കുദോന്ജി തപ്പു। തിലുവേലുകേ വുന്ദു പുച്ചനകേലേ ഹവ്ദദ പന്ദ। പുച്ചനകേലേ ഏദ്ദേ ലാഗി വേര്ഗേ വോല്തിദ്ല ലാഗി। ഓലിഗേ അന്ദ വോല്തിദ്ല ലാഗി ഏന്ദ അകലേഗു പേത്। തപിന ഛന്ചേ വുന്ദു തപന്ദി ഏത്ല ഹൈതിദ്ല। ലാഗി അരേ അപുജി അകലി ഭുക്കോന്ജി തപ്പു। തിലുവേലുകേ പന്ദ പുച്ചനകേലേ രത്രേദേ ജസ്തി। വിഛര്ഗേ ഉപുന്ഗേ കന്ദേ ജേപ്പുന്ഗേ അന്ദ അവു। പനേര അപുജി കേലവേര്ന പുച്ചലു അകലേന। കലേന സാമനിയദ ലേക്ക വിഛര്ഗേ ഉപ്വേര്। ബോക ജേപ്പുവേര് ഭുക്കോന്ജി തപ്പു തിലുവേലുകേ। പന്ദ പുച്ചനകേലേകേ ത്രൈനിന്ഗ് ബോത്സേഗേ। അന്ദ നൈലേക്കനേ ലേക്കനേ പുച്ചനകേലേകേ। ത്രൈനിന്ഗ് കോരോലി।